Num kpurikpi miki gu ibɛn kpɔ akrharha ge num ha zi tɔnkɔ nga wu num mɛn kizi ni yambɔ tsem zi sɔme mbɔ gɛ mɛn nya nap mbɔ ni bema num kpuha nuko mi si yirhukum num ha nɔ num ha na menam mi nya ge ker ko makpo kpo gha nghbashe rimi ubinkutsu mi gor nimi ha unum ha mi si nggum iaa mɛn ko ku njiir num ba amɛnamum awu akaterha sai mɛki ndzeki ya nu kpeya mi nya ge uteu mbo nga tse uderh kɔ mɛ ki zi yɔ ki yisha gwembo tem isɔmenga nge atɛ, mbeya mɛ zi zerha nɛ nu num kperhe ha nga si dzewe si dza ngam arherhe ko nga si dzwe si dza nga gorh mum gɛ duk binma ki rherhe nu nga fa nga shia ru vau num kpi mum ki nya mɛn ki zi zarha ru nga nga ngu shiwa weni bin Ngge ni some nga numa numa kuba yɔ, mɛ zi da nu yam ki dzeki ya mɛnfu mɛn ki dze mɛn nyamɛn inerha tɔi men ze ngu ambui azo bai ziya mo ai gha ivang. mɛn ba demen ni yam nimen dzɔ ngwembo tɛm nga wurhi dze na nan aka derh aba mɛn gorh nga gɛ ba rha ni ya numɛn dze nu numa ifitem nga si banga nga gɛ <hesitation> nga gɛ mɛn ba dzɔu nga mo ni yam ha mɛn sei akarha torrha atonke mɛn si nyamɛ nga men gɛ ah uzere man zi nu. stu nga? Mɛn na sei mɔ nukɔ akarha sɔkka ba weh mɛn si nyamen nga nga ngu ki tsiwa mɔ nga ba tsiya mɔ akrha sokka na tarrh, nga dorrha ba tsia nga ka ba tsia mɛn tsi ada nana ha ndzur zerha tun mɛn ki so zerha mɛ mɛki so zɛrha mi nya ko se Sita mbe zi gũm vɔm nggu nerha don amɛnam <noise> awu ka terha mi nya gɛarhurhai agɛ awu mum mi wurhi yɛi tserh men ki zere wuru zɛrɛ nɔ nggu iben ni dɔrrhi zi tsi uteu mbo mi yotuwe unerh ku dzu ukpai mɛn iya nga dzirh aana na dzir itsiya mɛn yabi itsei mɛn ki tsi anegwarh ka riga akong arherhambo dɛ dze dzeu mɛn bɛn mɛn kizi tsi miki nya anegɔrh ngge ama arherhe ha awu idzidzerhe fa ashe mik kɔng anegorh aidzerhe mɛn we mɔ anegorh tang irha-tang irha mbo dɛ ungɛha agwɛnga? Abɔ abika hweng mum ayotuwe anɔkambɔ agɛ ah bani wem bani wem tsu inyarh nguma mi bani tsu ihwen mum amenan kariga wu ka terha tun mum kiso niya mikpi dɛ unyirha ai num hã ngbashembo gɔrh arhusam gɛ kai nga ka nya mi ki dɛ unyirha nga fɛn num unyirha ha mi daki nyirha ni mi na mɛnam kuma mum daku we unerh unyirha si hwenga amenam ka riga iterha amen ki rɛmum unum ha uwerham nuwo mɛn ki gbang ni mesa awu werham akarharha mi gum ibɛn mɛn sei ngurha nga mɛn sei ba nyi Mbo nya gɛ awu ngwɛ uyi gwɛ yi nguna nga use tsu mi gɔtimiha? Zerha ngu nga isei mɛ ki sei ngguna nga mum gu ibɛn isei men mɛ ki sei nguna nga nu num ha nga kpowa ibiba nga ma agɛ nga gu ibɛn zerha kpɛrɛ ha miki nyanga na amɛn mum nge mi ki zerhe nga we mɔ nu nuniha num ha mɛn kizi mɛn gu ibɛn akarharha duka bin mbɔ ka korhe mɔ nga ha ku abin karhe ba desa dzam amɛ mi farhi hwa agɛ mbo ka farha yei atsen rhimi nu tepmbɔ, mbɔ tsu na dzam amɛ miki nyha na miki dɛ nyirha setsu? Iterha mɛn irenhe rham mɛ ba imãã akiya mbɔ ku mbo rusa mɛn gɛ ause kũ mɛ̃n ba nga tɛm wuruwi ka kumen azi so arerha rherhe mbo ka ma ifennum kenan nga so arherha arherhe gɔr gɛ ai ngwɛ nga nya bin nu nge nga bemka mbo rusa nga gɛ mɛn nya inaa mɔ use mɛn nya se mɔ ni ya mɛn kizi beya? Mi tsuru unyirha ku njirr ni ndong nga tɛm agorh gɛungwɛ nɛ gɛ nga nya utserh mbɔ gɛ to mbɔ wumbɔ na anakatser rhambo bribɛ Ka mɛmbo ipfuna ama mɛn dide nu mɔ za ki mbɔ ba mi tsu mi sɔm wu ha mi ki mba nu nga mbo ka zi korhuwa mɛ inyarh mbo za ku anakatserha ba, ba nga tsem mɔ nu numha amenam adake ngge ai uwumha mi ki mbei pfuna nga mi si nyam nga nu ngɛ mbo gɛ ai to anaka tserh mbɔ shimbo ru na wɔ ri iyanɛ ba mi gɛ awe mbɔ mi sha mbani iyarɛ mi nyam nga miki mba ngɛ idiki song ngawe mɔ mbɔ so sake za ku iya wɔrhuwo za ku ba ngɛ ai werhe amɛ imarh mũm wɛrɛ wu iyam siweya nakutser ba dzur kpɔ unyirha ru remha mi ki rerhe mbo kaza ku na ha ba mi gɛ mbɔ na ni kũ na ba ki gba nu ngɔ mi so ididɛ iya kiso iyeige yer mbɔ unyirha agɛ mi so idɛ se? Mi gɛ mi nya ubin ma ki ni ba ru kpɔ mi nya ngakpɔ bam mbɔ mi korhuguse ni hweng gɛ nga mi ge ah mi we ku fa ngurha nga? Mɔ na ba abin mɛn ki ku zimbo farha rhusu na ngɔ hwengo werha? Na gɛ mi hwenga mbɔ rhusa nga gɛ use gbang ngɔ ngurhanga? Agɛ wu ki bema igbang mɛn ngurhanga ki bema? Nga gɛ i. Ngɔ bema nga nu nukpo? Na ge i mi bem nga mbɔ gɛ tɔ abɛrɛ ha aba nggu abin gɛ mbo bai sɔ a mɛn mbɔ bema ngɔ nggu itserh ngɔ bemu ngɔ mɛn yei abin ha igha? Na gɛ i ka yei agha mbɔ rhusa nga rɛ nggu amina nyin? Nga gɔrh mbo agɛ ka gha nggu amɛn mbi nyin agɛ ni ba gu mbi miba gbɛu mbi azeu amin gɔrh mbɔ gɔrh nga gɛ ngɔ si dza ngɔ mɛn atsaa? Nga gɔrh mbɔ gɛ niba gbeu mbi azeu ngu ijee num mi si ndzambi atsaa ba nagge uwi kade nga wu tenga so agɔrh nga tɔ akwei abin abɛrɛ ka tsaa ba mbo bai sɔma mɛn mbɔ bema ngɔ ngɔ hwengo men ba iyei abinanɛ mi ki tsu izhorh ru rhokmɛn ko? Ngɔ ma ku tsu izhorh ru rhɔk ngɔ ko? Naa gɛ i nga hwenga ni mi ha nga sake arhusa nga de ngi gɛ mɛn yei? Nga gɛ i nga to sisok mum ha mi kiɛ nyirha use tsumi dɛ nyiirha? Amenam kawu ka terha nggu ibɛn numha akarharha numa nɔ mi si hweng ko mide iyirhu kum num kpua ba nga gorh mum gɛ tɔ mi siso, mi sisok ididɛ mbɔ gɛ abin mɛna agwɛkɛ mɛn ki ku iba? To na abina mɛna ibai igwe nu ba.